<hesitation> Raha andeha à Siberia ndraika zaho a agnatin'ny herinandro, mitondra zaho manteau, mitondra zah satroka ba, mitondra zah gantn-tagnagna, bakiraro, tenisy, patalogna mafagna, na le pyjama polaire regny hindaoko aby si io satria ankagny manko arô mangasiàka zany de mila raha mampafagnafagna anah zaho de fitaovam-pidiovagna ma sy adigno na de akeo aza ny hasiàka zany.